كيفية تحضير كستين نشدوا الماء نغلوه بعد نصبوها على حشيشة نصفاها نصفاها نقسلها يعني باك المسخون بعد نصفاها بعدين نحطاها في ماء مسخون تخلوها تغلا نحسب الدرجة متاع القوة متاع الدايره تحبها يعني تحب تايل قوي برشا ولا تايل نكهة تخفيفة ما هكاكا هكاكا بعد نقص علي ونزيدها سكر.